Job interview de la sɛla n pakɛ paa. Dɛna wuu Ben, la de la interview la puan ti mina n yeti a dikɛ fu la nyaŋɛ dikɛ baŋɛ fu n de nɛresɛka. A ta'am wan nyɛ hu baŋɛ fu ta'am tɔgera se'em gee baŋɛ fum n gulesɛ se'em la, la de la fu miŋa n gulesɛ bii la de la nɛra n gulesɛ. Bala, la fu san yeti fu kiŋɛ for job interview. Yia daana de la fu mina sɛla yɛsera tuuma la tu fu yeti fu kiŋɛ ta tum mɛ la. Hu wa ba'asɛ bilam see ti fu mina yɛla zoe zo'e yɛsera tuunɛ la n tuni se'em before ti fu nyaŋɛ kiŋɛ ta iŋɛ fu interview.